زه معمولاً په کال کې پنځه یا شپږ ځلې سفر کوم. که د استراحت د پاره ځم نو څه نا څه لس ورځې دوام کوي. که خپل وطن ته ځم نو تر دوو میاشتو وخت باید ځان ته ګوښی کړم. لنډ سفرونه مې تر دوو دریو ورځو وي، چې یا کاري سفرونه دي او یا هم سیلاني سفرونه.